Tegeligult olõnõs tuu egäst inemisest hindäst. Kuq egä inemine otsustanuq uma eloviisi muutaq, saanuq kliima lämmäsminest ärq hoitaq ja kõkkõ mi ümbre parõmbas tetäq.